Mma cha ham mah shewa hakani nka anung peh ekpewa nshop shop mandoni ndeden nsinjom enangho obinokpabi akpen puh kuh omoh onangha ofunamen ebina nyiwa anung pah awok keh efoma bi shep nyimabeh ntoh otokk fam ncha bi shit nka kancha abeh ntoh otokk fam nchi akah bi shit nkaka nchi ma bi shit mgbowa asi nto otom ogbewona self mah otom ewu muh asa ekowase keh ekpewa amah keh ekpowase musin njom bo ship ama njom nsi beh ship moh otima ayok okpeneng otoh gbawabi onen onen otoh otombok feh fah cha ham mah abi may hewon odi ma bi kpat otok fimin chi odebi nyima etah kwam nyima oneng kpenang kpen ugberanim mm-on otok fuh muh anam meney ekpon nyini otok timu ogbe kuma mmi shrine moh oyen ekpong ebangha che che muh nne on feh nkimandu usa mma tomfoh kimma anauya boro osi esom sa manbi ship omuh wamme otobok <noise> apiri kanikah anah muh owungha omo wowo mah ndo bhe etimeh ekpa cham mkpanem okum mkipiri koh ohom kpat ntagha apiaku pam nchina hah motah egura mute egora wo etigora moh opiri hakanike asina nfa muh owungha onen kuh ohom nki nang kpan nabiri nta nwer obinoppa bi kwo abeh hakera Nkinam kpah asinah nategorah mkwori okum mgbowa asi bi ship nfonah anah ndi ndiwah anuns pam adikop pam nan ndip ayodikop pam kanem pam akonea emeng kwi ekowasa bah ani mah sehosi enyan che kuwase mma moh kpewi aneng pam okon che ekowase wuh moh kpewi be shit mpanem meh whoh akpen pam mmi nuk eworuh meh amma bura rokeh abara rugh akpen pah abeh wumo ushiwa khe ekpawa ostumi ogbang gbang kwe otsimi okoro kwe otsimi emana seh oha moh ogban gban moh oyin okpopiri heh esam otogho ofon kwe moh oneng usi owonisom kwe moh oneng usi owoni som kwe moh onenghe abua ohewo ofra araeh shit okeh ara re ofamando osineh ekpo echen otimoh okpenem opireh echi otsimoh okpenem opireh meh echoha meh owone ogbang gban oghe herogha onena heh ekpon echene ebibwe sah hami sah mkuen nkowa nduok ndwuk ship khe orawi edibwe oberah mma mi nchi ehama cho okon mboh otekwam khe non sah nwere toh okpewo okpewa nwer vambah opin ha kani kanah affa echoha okpanem boro okwu utimo okoro khe oyin anangha ahap ohap idik hap ohap etum ehihap ohap mmu usi koh affiapumeh etomi chap ohap so mani kache edim emmaha offiapium oneng oron odey orugha akpen pamme